يعني أقرأ تجريبا من خمسطعش إلى عشرين كتاب في السنة، يعتمد على الوجت المتاح والمزاج، لكن يعني إذا تتكلم عن حياتي بشكل عام أجدر أجول إني قرأت حوالي متين إلى ثلاثمية كتاب تقريبا، يعني كل كتاب يحمل تجربته الخاصة أو هذا الشي يعني يحفزني إني أستمر في القراءة، وإنتي كم عدد الكتب يعني اللي تقرأينها في السنة?